Ushale katika maishale ni ishi na vandu ndundusha hata tata kananwe nje kainjia karevandu ndundusha tahungu na vandu uta- utande makesi makesi na vandufu handu wete vandu wapata vakosana vapatanishi mwantu sheurama zatoli nksaidia sana mpaka linu ata ningini mshauri na nimpatanihi pia ke patanisha wandu ngiv kuita mbai kumi na hata mwenye twakutoa mkatibu wa kitongoji kwa hio ini kasi yakwa kweli ni upatinishi yechia atatali limtia bosia